Aja ka hu ho o on. na centa guan va iin clavo yó a iin iin martillo yo'o ta kutan kadao iin mesa yo'o, kenro ho o on xhitón jan ta ha a an kucho martillo xó jan ta chio clavo ta ha a an dikan modo dikan, ta keo lia pegamento, ta choto ho o on. i iin xa mesa jan ta tinto tá dikuan ngua kucho clavo jan ha atahu clavo jan ta ku kuchoña xin martillo jan na chinoreo ho o on. ho o on, ho o on foto veojan tá ha a an xa onre i iin retrato xhi i iin ni nrui veo, ha a an kuta chio ho o on. iin clavo jan tá onrita casuela xó a iin, a i iin vaso xó a iin ha a an salten xó a nuguan xhí koa ha a an chón tán kucho clavo jan.